<hesitation> Ny brushing- brushing vôloagny izy masignina-masignina elektriky satriao atsôfotro amin'ny coura- za raha ny misy courant zay vao izy miasa, de izy atsofotrinao akeo igny de <hesitation> misy bouton- misy bouton zay aminazy di tiregna igny de atô am randragna, i randragna igny amzay o rah ôhatra oe mandeha le brushing igny de igny amzay o mitsotro- mitsotro mafy ary ndrekindreky aby mahamaimay o m-sady magnamegny le voron-dôhanôlo <hesitation> i tsofony aminazy.